Ñae opa oyoaviavivi, oime tuisava, oime misiva, oime ipipuku jare oime ipiguaju, opa oyoaviavi reta ñavae tembiu oyeapoape, erei kua reta oyeapo oimeyave jeta ou mboupa reta, yuisava oyeporu, mbaetiyave mboupa misiva oyeporu